Piantla li dë distürbene përché dëzno riesu pa a finì me travai e ai buzugn ai da buzugn dë tranchilità e deu devu cuncentreme sül travai e për piazì piantla li dë distürbeme